Menurut au kepercyaaan ia ala paken neu hataholi a gagaaan tehu neme hataholi namhehehelek. Iman ia ita namhehele neu ita tataon nai itta, leleo ita agaman aa nanolin a.